Ny raha tokony ho haintsika zao de toy: lafa hanambaly olo raiky re tompoko, tokony fantarinao manakory toe-tsain'olo toy hoe tena fitiava iarahany agnamiko sa hoe vola sa manakory koa zany ny hoe ny situation misy am'ray aman-dreny ary lafa alohan'ny hanambaly olo raiky koa jereo gny situation misy anao hoe mendrika ho alaiko vady ve le olo sa mitovy fari-piaigna agnamiko nefa tsy voatery koa fa le toe-tsaina zany manday an'io hoe fantaro olo tokony ho vadianao hoe manakory ty toe-tsain'olo ty hoe faka vady ve sa hoe olo hanadaladala an-tegna avao na hoe hanatatataka an-tegna am'resaky vola de lafa lany ny volanao ialany. <noise>